कही बाहर घूमे से पहले कुछ बात के ध्यान रखना जरूरी हवे- जैसे कि हमन ला दलाल मन से बच के रहना हवे। जहा घूमे जात ही वहा के भाषा सीखना जरूरी हवे अउ बिना जांच किये बिना कहियों जाना सही नही हवे।